جیڑی کڑی ہے، اوہ اپنی زندگی وچ بہت اہم رول ادا کر دی ہے۔ کیونکہ سکول جان لئی، کم تے جانا ہوئے، جا کسے میٹنگ تے پہنچنا ہوئے، ہر جگہ سانوں سماں پتا ہونا چاہی دا ہے۔ سوال ایہہ اٹھدا ہے کہ کڑی اصل وچ سماں کیمیں دس دی ہے، تے اس واری اپاں گل بات کران گے۔ کڑی دے اندرلے حصے واری گل بات کرنا اس لئی بہت ضروری ہے۔ سب توں پہلاں اپاں گل بات کردے ہاں، اس دے اندرلے حصے جےڑے، اوہ تن چیزاں نیں: ونڈ ہوندا، سپرنگ یا بیٹری۔ پرانی کڑیاں وچ چابی نال چلن والا سپرنگ ہوندا سی، پر آج کل زیادہ تر کڑیاں جےڑیاں نیں، اوہ بیٹری تے چل دیاں نیں۔ کہ دو نمبر دیاں گلاں دے وچکار کر دیا ایہناں دے وچ دے دند والا پہیا دے، ایہ چھوٹے چھوٹے پہیے ہوندے نیں جو اک دوجے نال جڑے ہوندے نیں اتے ہولی ہولی گھومدے رہندے نیں، اتے جس نال کڑیاں دیاں سوئیاں گھم دیاں رہندیاں نیں۔